Маводди шустушӯи мӯй е ин ки шампун барои тоза кардани мӯй ва пӯсти сар истифода мешавад. Он равған, чанг ва ифлосиро аз муйҳо нест мекунад. Бо ёрии маводди шустушӯи мӯй мӯйҳо тоза, нарм ва хушбӯ мешаванд.